Naquiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ wa we nnom na neiⁿncooꞌti nquiuna na nñequiooꞌna joꞌ na nñequiooꞌna ta̱jndyooꞌntsioꞌ ndoꞌ na nñequiooꞌna ta̱jndyooꞌ tsꞌoomtscaaꞌ sa̱a̱ ljoꞌ na wati na cwinquiooꞌ nnꞌaⁿ joꞌ ta̱jndyooꞌ ntsioꞌ ee luaaꞌ cwii nnom cwii tsꞌiaaⁿ na majndyetindiiꞌ waa na cwiluii naquiiꞌntaaⁿ yocanchꞌu na cwilaꞌnaaⁿ naquiiꞌ waascwela yuu na joona cwilajnda̱tina na cwilaꞌnaaⁿna na cwinquiooꞌna ta̱jndyooꞌntsioꞌ sa̱a̱ mati jeꞌ wjaantyjo̱ na cwinquiooꞌna ta̱jndyoo tsꞌoomtscaaꞌ.